الرياضيات مهمة جدًا، مش مادة عديمة الفايدة، يمكن -ف- في البداية تحس إنها صعبة، أو ما عندهاش فايدة واضحة، لكن في الحقيقة تعلم الرياضيات يفتح لك أبواب كثيرة، يساعدك في التفكير المنطقى، وتحل المشاكل بطريقة منظمة، وهذا ينفعك -في- في حياتك اليومية سواء في شغلك، إتخاذ قراراتك.